अगर आपको अपना फूड रेस्टोरेंट है और आप चाहते हैं। कि आपका रेस्टोरेंट अच्छे से चले। तो आप अपने फूड रेस्टोरेंट में यह वाले सब व्यंजन बना सकते हैं। जो आज की लोकप्रियता के चक्कर में बहुत बिकते हैं। जैसे आप समोसा बना सकते हैं फिंगर फ्राइज बना सकते हैं। मोमोस बना सकते हैं मीठा समोसा बना सकते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप बना सकते हैं। आप इडली बना सकते हैं डोसा बना सकते हैं। पानी के बतासे मीठा वाला बना सकते हैं और दही वाले बतासे भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत से व्यंजन हैं जो आप बना सकते हैं। कबाब प्लेटर बना सकते हैं और बहुत सारे और व्यंजन हैं। जो आप अपने रेस्टोरेंट में बना सकते हैं। यह सब चीजें बहुत ज्यादा बिकेंगी और आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चलेगा।